Noy ɓosajo waɗirta batu to e yiɗi baddugo. To e yiɗi baɗɗondire a tawan no ɗe e hidi ton no ɗo e hedi e ɗi baha. <noise> To e ɗi baɗɗontiri a tawan e ɗi boggontira e ɗi dima lati majje no ɗo fu e dima ɓokkor ngo ɗum. <noise> Ɗun hawata e ɗi goma e ɗi banɗa.